وجبتي المفضله بتكون الباستا اول شي بنغلي كمية ماء بنحطها في قدر مع رشة ملح بنضيف الباستا على الماء المغلي وخلاص بعدين بنقلبها عشان ما تلت- تلتصق في بعضها البعض قبل الدقايق الاخيرة من اللي بتنضج الباستا بنتأكد من انها ناضجة بنستخدم مصفاة نصفي الف- الباستا من الماء وبعدين بنضيفها للصوص اللي كنا جهزناه سابقا مثل الصوص الضماطو ولا الكريمة بنقدمها ساخ- ساخنه